E nɇɇ la kúxen xi nǿǿ, xi nǿǿ jö erelí juó’ ere <hesitation> e úu’ ráa’ jná’, e üú’ rá ´mý’ ere e re üú’ rá nɇɇ <hesitation> la kää lakú ta jia’ kié’ jé ‘l ǿǿ’ mylⱥ só’ lakú xen kää jé po je tïra’ e éeráa’ kö’ jé kó’ rá’ la kää ñí’ lǿ’ o ere jíirá’ náa’ la k+u jýn jo ixen kieera’ laku xen jyn jö dsii o re laa’ raá’ kö’, eñǿǿ bai i juí kié’ xi nǿǿ, ejöba lii exa.